عادة اشرب حوالي اثنين لتر من الماء يوميا لثلاثة يعني تقريبًا <hesitation> اثنى عشر كوب اذا حسبناها اسبوعيًا تكون حوالي اربعة عشر لحد ستة عشر لتر احرص على شرب الماء خاصة إذا كنت مشغول أو في جو حار.